रेगीस्तानी जानवर के पास कठोर हालात में भी जीवित रहने को कई तरीको रहे। ऊंट जैसा जानवर अपना <hesitation> अपनी चर्बी संचित करी के ने लंबा समय तक बिना पानी का भी रही सकै। जैसे छोटा जानवर छे छिपकली और साँप, वो रेत का अंदर गड्ढों बने कर रहे। ताकि उनका धूपी नहीं लगे और वो ठंडी में रही सके। कई जानवर का शरीर को रंग, बालु जैसा होगा, बाल होई तो वो आसानी से चिपी सके।